Koriandër, tym, anis, kardamom, kopër, e karafila. Ktò erëza mund të shtojndë ngrohtësi e kompleksitet ndë pjatat, të i bërë ato më aromatike e interesante.